Ke ak' keplikinb'ij tz'ek koq'ik xuqke ke ak' komo ke ojkilmaj ke knoj chij wu rxoq'jawil ri tit ak' si shqasnik keryaq wu rmlob' rilmaj wachi kqasinwi y taq kjpub' ri ak' wachi ju seman k'eb' o oxib'seman taq kelul wu ral komo si qkaqijk'chi taq kjpub're tit ak' porque kerjub'lbé j wurmlob' puru oxib'seman xkelul wu ral noj njel krbín wachi taq xjub'ul xkelul na' kocul kchi chiaj si ojkowaj chujaj ku ri ak'kortznoj rya jkor tznoj jur woy qyaqpon qi'rtziy i si tqilb'la' taq ttijbík wo rwox i xtijb'ik' ruk' ya' tzaj jun viajchichi kop rjub'ej mu mlob' komo k'opornoj rech qa xterwir wu mlob' para que xkelul wu ral i taq xlelul chi wu ral Kerchjaj chi wu ral ke ril ya kermulchi chjaj <norse> xaq tlo awachi kelul wu ral wi ki mulilik wu ral kelul ruk' kulil kqaj rwoy pues xaq kayok ri ak' chijwu rxoqjawil kqaj tziy o kqaj rchiam ke kqaj chku ral ak' taq kqaj wu rwoy ak' xaq kk'ayul re titak' kpere tit ak' chi kermxoj ru ral ke rkitka ru ral chi ki'tililik ri ral ak' chi kipetik komo jroq tqaj wu kchiam si nmaq rwoch wi xim kertzop kchi wi ixim komo ke xkeb'stjik par que komo xki wa wu q'ek ral nuch' si cha ri qe taq xkelul wu ral ak' tb'an qik chiam nu'medio chi'na'n xb'an chre qa xqaj chqij chke porque qkataj pqul derepet taq xkikmik komo mesmo xkirqinqaj chirtijik wu ya' si cha si qi chqam tqajchike chi'nan o qi kemaj q'or tqaj chike o derepente sub' medio chi'na'n tqaj chke para ke cijchi qa tchij wu chikq'ux ron chqejchi porque ke ak' ki' taqiq chi wu ya i si tya kuent chkij koke ral ak' kee tzaqb'il pya nu' chermal qb'an kek'wa Como ktaqij wu ya' kaaj xkitjiw ya' bay ki nmaq ak' taq tqaaj qya' tqaaj ju ki' salsik tqaaj ki' kya' kabal ki rqinqaj nuj ek' ke wu ral ak' qa ki rqinqaj nu'j kumo ktaqij k'ya' derepent ki tzaqb'ik chi pya' chelo taq te riqtjaq jroq tkam jun mu jroq tkam k'eeb' ki tzaqb'ik pya' nu nkare' porque qache ksentid kitzaqb'ik pya' sino ke ya' kaaj ktij xicha' ri qe si k'o ak' qtaqij ki' kwoy ki kchqaam ki q'oor xtqaaj chke para ke qa xtikna' wu chqijchi' o xtqaaj ki qya' pju salsin nu'j nuch' rech qa k'chi' xki tzaqb'ik para que ke wu ak' i konjeliil wu raal k'chi xke'luul i ke'q ka'yijb'la ke ti't ak' kirtaqij kwoy wu raal peor si qache qache kwoy kqajik xt'ek ri ak' k'chi pchnooj xtle'j ri ak' wu riij chnooj nu'j chermal kirb'an k'wa como kirtaqij rway wu raal kle'n chi xe' chnooj no qatlo ri' xtqya' lugar tb'an kwoy chi tqaaj kwoy para que jun xtk'ob' raal wi' kertaqij wu raal chi' chimu'j rech qa tle'nik pchnooj porque taq kle'n ak' pchnooj kle'n ak' wu chnooj che kb'ank'chi chi ak' ki' tank'xeel wu rwi' kqan hasta kkik'nik nu qa tlo ri' xtb'anik. U si qa kb'an chik chi' kpisik wu kqan ki' jt'ax wu kqan eq ki koxnjik che k'chi' xtb'anik nu che kmaak ke ti't ak' qa kmaak ki' lenik como ktaqij wu kway kaal sicha' si tle'n ri ak' ke'q are' qe qiil ri' ttaqix kwoy ttaqix kya' xki'xib'xeel rech qa xle'nik qawen laq' b'an taq ki' tank'ix rwi' kqan como kkik'in k'chi wu rwi' kq'ab' qawen i ki' jt'ax chik chi wu kqan i si qal ki ximik kxiim rqan wu jun peen eq ki b'inik tek'chikchi' a veces ni ki nata'j chqe taq kpe' jab' saber wa ki' kataj wi' ki komk'chi o ker tij chkop qa kokul pkchech nu arek' jun qe qiil ri qb'an chku wu awoj qa wen ri ri' xtqb'an xke qil xke qiloq' wu awaj